سمعت ان فيه كائنات فضائية داشة البحرين تبغى تغزي الكرة الأرضية!! قلنا خلنا نروح... رحنا ليهم... جبنا ليهم سمبوسة جبن ودجاج وجاي كرك يضبطون راسهم عشان يعيدون ترتيباتهم ما ينفع اهني ما ينفع بيغيرون رايهم!! وفعلاً أكلوا واتقهووا وأكلوا سمبوسة وضبطوا راسهم وقالوا لا يبوك خلاص إحنا بنمشي ما تستاهلون إنتون... بنجي ليكم الإجازة الجاية!! وبس وراحوا!